تغيير الإطار مو سهل ويحتاج أدوات خاصة أحسن شي تسوي إذا كانت سيارة تستخدم رافعة لرفع السيارة بعدين بتفك الصواميل وتنزع الإطار الجديم وتركب الجديد، أما إذا كانت دراجة ممكن تسويها بنفسك لوعندك الأدوات المناسبة بس لازم تكون عارف الطريجة الصح عشان ما تتلف الإطار أو العجلة، نصيحة إذا ما عندك خبرة خلي ميكانيكي متخصص يسويها لك عشان تضمن إنها تتسوى صح.